Sèè fòìɛ nɔ̀ùm, àŋ kuwa nɛ̀ŋ bà àŋ nyaaŋ e e e tea liì yèè lèèmeèɛ, mìŋ gbìɛ̀ŋ nyiŋ gbìɛ̀ŋ nòo kaaiŋ nyùnàŋ ɔ̀ɔ̀ e jològbòɛ, e nɛ̀ŋ fiiì lii kaiŋ nyùnàŋ kaiŋ tìà, kɛ̀ e fòìɛ yèwèìm kɔɔ, mìŋ tìè miìŋ, gbougbou, e wùìyèɛ nɔ̀ŋ yɛi nɔŋ gbougbou kɛ̀ màiŋ tìà.